Nde kuacha nde nichjenjni kui xka xi- xi minchyare nguije najmíi tuxi tsisijen ja kui xi m'í oregano kui xi m'í ndiumi'a jó tkuya tjin kui ndiumi'a ndiumi'a menta xi tki xik'ia nga nixure kjindixixi nga kjine ngats'ua kú nde jó tkuya tjin xu'náa xu'na ndaje ku xu'na xi nima m'íjnijin xi b'etjéjni k'ui kú nde tjin xka- xkasijen xi tsi sijen yajo b'ete kui xa ndenimá ku nde jó tkuya tjin ndenima tjin ndenima xi teya xi xi'inxu m'íre xi'a ku xi xixi xka'e ku kuixu ndenima xi yachjin m'íre xi'a ku nde tjin oregano xi ya xi nde kuachaxunde minchyare ndajñáa ku ja nde kuacha sijen chinere ya ku nde tjinnde ijin xka <noise> nguingu xka xi nde kuacha ma minchyare yajo kui xi m'í laurel ku jñande xi nichjenganjni ja jña suse jña kichjíi jña- jña kutúu jña 'ye'e nisen tsure xuta xi jña xixi ku jña nimangakuajande kú kjo jña xi steña jñaya jña ijin guajiyo ts'ure xuta xi eteña jña ijin <noise>